﻿Kua mbarandu ere ko cuanto a especie de mbaetï ko aikua erei <hesitation> seguramente que aipo kirai baenunga cocina oeyeapo ba ko aipo <hesitation> kua mbarandu mbaetï aikua kavi mbaete mbae ko oipotova jare bae ko jei seve kua mbarandu pe va jaeramo mbaetï jae ani mbaetï apo <hesitation> jaeta kirai ko mbaereko kua ikirei oparandu se jare mbae ko ikirei oikuava jaeramo kua mbarandu aeya kurei mbaeti reve sepuere mbae jae sobre jokua mbarandu